في يوم كنت في رحلة برية مع الأصدقاء ،وكنا نتجول في الجبال، وفجأة لقينا <hesitation> حجر كبير شكله شكل وجه الإنسان ،كل واحد فينا بدا يتخيل -قص- هالوجه وحاولنا نصور معاه، ونقول إنه تمثال قديم بعدين اكتشفنا إنه مجرد صخرة عادية، لكن خيالنا زاد الموقف طرافه، ورجعنا للمدينة وصرنا نضحك ونقول لبعض إنه شفنا تمثال غريب وصارت هالقصة من الذكريات اللي نحب نتذكرها مع بعض.